Haky mora da mora ny mitsabo sery na gripa zao. Gnataonao voalohany e, alainao ny ino moa ty a? Alainao ny sakaviro, ny ts- ny voasary makira afangaronao amin'ny ranopary somary hafanainao fa sotroinao, ataotaonao malaomalao somary sotroinao a vetivety la janga anao.